<hesitation> نحب نسمع أنواع مختلفة من الموسيقى حسب النوع، وحسب مزاجي، أحيانا نحب نسمع الموسيقى الكلاسيكية، أوجات لا نريد إن نسمع الموسيقى الهادية خصوصا بعد يقرب الليل وهكي، أوجات لا نريد إن نسمع الموسيقى الحماسية خلال العمل أوخلال هكي خلال نريد إن نجوم بعمل مجهود معين نحب نسمع الموسيجى الحماسية حلو جدا.